Inze kumenya maisha malai, kwanza ni kumanya nyasaye, umenye nuri na nyasaye, umanye nyasaye ario, shakapiri nuri na majirani gogo mmenyanago vulai, mbusalama, mwikala alalaa naro vulai, alufu maisha malai nuri na mangondo uvee namang’ondo, nuva na mangóndo mburahisi, ulufwala vulai, ulanyanga vulai, ulikaraza nuri na amani vulai alafu kumenya vulai nuri niinzu yoyo umenya vulai waumbaka inza yoyo mmenyamu vulai na mushereovo na vana vulai mumolaomaku vulai na muirira vulai kwenoko no kumenya vulai kumenya maisha malai nikumenya nuri na amani za munzu yani numumolomo vulai musherenya vulai na vana mukola vidu kuvalalu khari niva nikukora shina nimuia muganisa mokora vulala, yani umenya vulai kwenoko. Alafu kande komenya vurahi noveye navana vovo vaduki kuzia msukulu ove nisukuru fees yakutosha yokukasira musukuru avana vasome vanzie mu- muprimary vazia msecondary vazia mpaka muniversity vasome vurahi vanyore amasomo kari anyanya amatunda gavana vovo alafu komenya vulahi namajirani jirani kure navula isukari msavana naye vuva nayo umuhaku nava nayo akuhaku komenya vulahi kande nekomenya vulahi muyesu kande sio kande eve emundu wakorembana dave ove umundu usingira kurikuva vyanyasaye omenye vurahi na majirani gogo nimumoroma nago vulahi kari niva ogendelaku jirani wavo shindu.